Kóh gi también, áh có tsá záh gá laig muo paí tzá jo-jo noh áh-áh zaí puo zóh yiu pero áh-áh múo ráh záh gá laig doh áh geí ñih áh joh fain tsá joh. Jóh no wi tsáh óh-óh búo tsá áh ñih chá muo ráh joh laig tsáh joh. Jo-jo páh tsáh jóh kóh noh muoh au kóh tsá puo tau ñih éh joh, joh noh <hesitation> kó la cuá áh náih ñi dó jóh búo tsá shía taí aín cincuenta metros cien metros cúah náin ñih joh laig tsá jo páh tsá-tsá kó-kó nóh múo au ko puo tau ñi éh jó no muo tsá naum cóh nailo jíh tsá jóh có nailo jih tsáh jóh tsá náh tsá noh zaig, noh zaig óh aig nóh tsá taum-taum zaig no tsáh múo tsá forma de cruz sein tsá chá muo jaí doh jó noh. Joh-joh áh zaí puo-puo zóh yíu jóh chin tsá áh-áh ñi chá muo ráh joh muo tsá muo caum áh-áh puo zóh yiu de joh muo aig zoh záh tsá bá main aig chíh joh naih ká loh joh óh tein shoi záh joh main zóh joh cóh chí tsá leí ti bain ti yíu joh zóh joh zaí puo zóh yíu.